Sorpresa kuaeko mopeti ñe ñaneparanoe kia mbae gueru yande yave, ñaneparanoe kia mbae ome yande, ñaneparaoevi kia ipuereta kia omombeu yande täta kua ñe ikavi, erei amoguëreta ambueye rupi omoeräkua yandeve mbae